Ia vadi ngua cho clem nanas muchucus pachama chunanga avapik ngua, ngua tu gusang chia pachama chunanga avapik da vadi ngua thet autha ma. Sunas pemda thivar nga aut chia u thet save chia sunaski de uthet de uthi ma. Uthet diava uthugas. Vhunanga avapik diva uthek diva uthugas. Chunanga avapik diva uthugas de the chama mugas avangbik da klan chia mali ngua tugas tham ngat dai, ngo da angebes nguna mugas abik. Dak pe ma avik pechunanga avapik chia da ngua deren chia thiva chia uthet uthu gas pechama amugas avanbik, da ngo da avathek pacha ngo nenga cha thugas tachama mugas avanbik. Kule de ngua lavik da ngua thi ngia mathamonn thia choiku ngua darem ngo da angebes mamar pecha ngo ngua na met. Save chia sunaski. Dak kule ngo ve vavet imandu ma nguare arem ngo. Ngu a var na guama arovech chia ithik de kusek ma ngem nge det dat ngo de kule ngo vevat. Angebes ngua namet save chia. Subaski munda ma ave arem ngo. Dak kama aremgi avaikpichai da vadi angebes chia amarem ngo dak kini ama aremgi. Avaikpichai save chia sunaski diva sik ngua. Thet divva asik ka nema cha thet de cha thigas tha kam mugas ini avanivik i ngo da angebes ngoa derem na chama mugasinin avanivik. Dak pe ma chi vares chia uthet save chia amugas da ngu darem chia ut da autha sunas pemcha da cha de chaderem kama. Kanave chia avechem ma mor ngam de <hesitation> ka derem kama chuger utu gas mamar. Dak angebes. Una met pathem ava mathaman de mamar chia cha derem chuger ut. Da cha drem chatet kama klan ia angemeng ura agit de vadi. Che telose petha utda chisnia avichi da ngua meithamon chia ngo da ngebes nguna met save chia sunaski, ngo. Da arem ngo da angebes mamar chia ngu na met save chia sunaski de chule dok kule ngo vevat. Maires chia arem ngo dak kini pengini itha choiku mundu ma kama amugas avangbike da angebes klan chia ngoa derem na nggat ai asik ngua tugas sengat desha maires ia klan na vik da kini mundu ma. Chama mugas klan diva schisnia angebes ngo na. Met save chia sunaski.